तार वाले बाध यंट्र के कईयन परकार के होगैच्छे। उ अंगूठा नहीं तो अंगली से बजावल जाईच्छे जैसे। में वीना, सितार, गिटार, बेंजो, यूकेलिल। टीउट, मैडोलिन, ऊर्ध, रेबाब, बैजोकी। और भी कईयन परकार के यंट्र होगईच्छे जो की। वैलिन, वैयोला, सेंसो, डौबल, बैस, इसाराज। आओ भी कईयन तरह के परकार होगईच्छे।